ข้อยอยากให้การลงทุนของข้อยนั้น เฮ็ดให้ข้อยมีเงินใซ้บ่ขาดมือ มีเงินปันผลเข้าคุปี แบ่งเป็นเดือนเดือนได้ใซ้ยังมีเงินใซ้แบบเหลือเหลือ

ข้อยคิดว่าเพิ่นกะคงมีบริการที่ดีล่ะ กะเลยเฮ็ดให้คนอยากกะหลาย

จุดเด่นกะคงสิเป็นการบริการ แล้วกะการสะดวกสบายในการใช้บริการของธนาคารนั้นล่ะมั้ง

ก็คึดว่ารับฟังความเห็นของลูกค้าอยู่เดะ เพราะว่าเห็นเขาปรับปรุงหลายหลายอย่าง หลายหลายรอบอยู่

คึดว่าบ่ได้ตอบโจทย์คนซุวัยปานนั้น เพราะว่าคนเฒ่าเฒ่าคึดคึดบริการสแกนจ่ายบ่เป็น

กะคงเป็น ธ.ก.ส. ล่ะ เพราะว่าเป็นธนาคารเกษตร เห็นคนกะกันหลายอยู่

การวางแผนการเงินสำหรับข้อยนั้น คือการที่เฮาวางแผนการเฮาเงินของเฮา เพื่อที่ในอนาคตเฮาสิได้มีเงินเฮาแบบบ่ขาดมือ

ข้อยเริ่มวางแผนการเงินแล้ว เพราะว่าอนาคตข้อยอยากสบาย ข้อยบ่อยากมายุ่งยากเรื่องเงิน

ข้อยสิเอาเงินสามหมื่นไปซื้อทองเก็บเอาไว้ แล้วก็เอาเงินหนึ่งหมื่นมาเก็บเอาไว้ใซ้เอง แล้วใซ้ที่เหลือนั่นข้อยสิเอาไปลงทุนในหุ้น ที่มันมีปันผล

ข้อยคิดว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเฮามันจำเป็น ญ้อนว่าเฮาสิได้เห็นว่าเฮาเฮาเงินเท่าใด มีเงินเข้าเท่าใด มีเงินออกเท่าใด สิได้วางแผนเฮา

ข้อยคิดว่า มันมี มันควรสิมีสอนในโรงเรียนเดะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สมัยนี้กะทันได้มีสอนอยู่ อยากให้มีคือกัน

ข้อยคิดว่าถ้าเกิดข้อยบ่ได้วางแผนการเงินในชีวิตของข้อยเลย มื้อหน้ามีวิกฤตเกิดขึ้นมานี่ข้อยคงสิลำบากน่าดู

ข้อยคิดว่าจำเป็นเดะ เพราะว่าตอนนี้ข้อยกะเป็นเด็กมหาลัย ถ้าบ่มีเงินสำรองเลย บ่มีเงินฉุก ฉุกเฉินนี่กะยากคือกัน เพราะว่าบ่ได้ว่าพ่อแม่สิให้เงินกะตลอด

ความฝันข้อยที่ต้องใซ้เงินเป็นจำนวนหลายนั่นก็ ใซ้มี คงสิมีเรื่องซื้อบ้าน ซื้อรถนั่นแหล้ว อยากซื้อเป็นเงินสด บ่อยากผ่อน

ข้อยคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีอยู่เดะ เพราะว่าต่างประเทศน่ะมัน ค่าเงินของเขาน่ะมัน ดีกว่าค่าเงินของประเทศไทย ถ้าได้ไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศกะสิได้มีเงินหลายหลาย

แผนสำรองของข้อยนั้นกะมี อั่น พวกเงิน เงินที่เอาไปลงทุนในหุ้นกับประกันชีวิตที่ข้อยได้เฮ็ดเอาไว้ มันคงสิกะชีวิตข้อยได้อยู่ล่ะ

ข้อยคิดว่ามีส่วนเดะ ญ้อนว่าพวกแฟชั่น พวกอิหยังนี่ เฮ็ดให้เฮาได้เฮาเงินเกินเฮา พวกวัตถุนิยมพวกนี้ล่ะ

ปกติแล้วข้อยกะเก็บเงินได้บ่หลายคักดอก เพราะว่าข้อยกะเป็นนักศึกษา ขอเงินจากพ่อจากแม่อยู่ เงินเก็บต่อเดือนข้อยกะมีบ่ฮอด มีอยู่พันสองพันนี่ล่ะ

ข้อยคิดว่าทุกคนควร ควรสิมีความรู้เรื่องภาษีนะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่บ่มีสอนในโรงเรียนนำ แล้วเป็นเรื่องที่เฮาต้องจ่ายภาษีเมื่อเฮาโตมา

ข้อยคิดว่าการเก็บภาษีของคนไทยทุกคนเป็นเรื่องที่ควรจะทำ เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

ข้อยคิดว่าการเสียภาษีน่ะ มันเป็นหน้าที่ของเฮา เพราะว่าการเก็บภาษีน่ะ เพื่อที่สิได้เอาไปพัฒนาประเทศ

คันประเทศเฮาบ่มีการเสียภาษีเลย แล้วประเทศเฮาสิเอาเงินใดมาพัฒนาประเทศล่ะ

ข้อยคึดว่าคนอีสานส่วนใหญ่นั้นบ่ได้สนใจเรื่องภาษีดอก เพราะว่ารายได้ที่ได้มาคึดคงสิบ่ได้มีพอให้ถึงขั้นเสียภาษี บ้านข้อยเองคึดบ่ได้เสียภาษี

สำหรับข้อยนั้นมันยุ่งยากอยู่เดะ ต้องไปหาทรานสกริปต์ หาอิหยังมาให้ มายื่น มายื่นภาษีลดหย่อนภาษีอิหยัง หลายอย่าง

ประโยชน์ของเงินภาษีนั้นกะคือ การที่ได้เอาไปพัฒนาประเทศ ได้ช่วยเหลือผู้ยาก ผู้ด้อยโอกาส

ข้อยคิดว่าระบบการยื่นภาษีออนไลน์น่ะ มันสะดวก เพราะว่าทำออนไลน์น่ะมันง่ายกว่าไปทำอยู่สรรพากรอยู่ บ่ต้องเดินทางไกล เสียเวลา

สำหรับข้อยคิดว่าข้อดีของการเสียภาษีนั้นกะคือ ได้เอาเงินไปพัฒนาประเทศต่อให้เป็นประเทศ ให้ประเทศไทยมันพัฒนาไปกว่านี้อีก

ถ้าข้อยมีอำนาจในการจัดการเงินภาษีนั่น ข้อยสิเอาภาษีไปลงกับเรื่องสาธารณสุข ให้พวกโรงบาลชนบทนั่นมีคุณภาพเท่ากับโรงบาลในเมือง

ข้อยอยากให้รัฐบาลเอาเงินภาษีไปลงกับโรงบาล เพราะว่าสิได้รักษาคนป่วยได้อย่างทั่วถึง

ข้อยคิดว่าการที่เฮาจ่ายภาษีนั้น เฮ็ดให้เฮาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนจ่ายภาษีไง

คนที่เลี่ยงภาษีถืกจับได้ ข้อยคิดว่าเขาถืกคงสิถืกจับตามกฎหมายนั่นล่ะ ข้อยถืกบ่ถืกเรื่องกฎหมายลึกคือกัน

สำหรับข้อยแล้ว ภาษีบ่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนดอก เพราะว่าค่าภาษีมันกะบ่ได้แพงหลายปานนั้นดอก

ข้อยว่ามันกะมีผลต่อนายจ้างอยู่ เพราะว่าถ้านายจ้างต้องจ่ายภาษีอิหยังอีก แล้วได้จ่ายค่าจ้างงานอีก กะเสียหลาย เจ็บหนักอยู่

ข้อยคิดว่าคงสิขยายกิจการได้หลายขึ้นอยู่ เพราะว่าบ่ต้องเอาเงินระดับ สมมุติได้พันล้าน เสียภาษีกะ โอ้ย หลายอยู่เดะ เอาเงินที่ต้องเสียภาษีไปขยายกิจการต่อนี่ก็คงสิได้เป็นกิจการที่ใหญ่โตได้อีก

ควร ควรมากมาก ควรเอาภาษีไปดูแลธรรมชาติหลายกว่า ตอนนี้ธรรมชาติเฮาเฮาทำลายไปหลายคักแล้ว บ่เฮาว่าในอนาคตโลกเฮาสิเป็นจั่งใดอีก

ข้อยคิดว่าเงินภาษีนั้นซ่อยแก้ปัญหาได้อยู่ คันแก้ปัญหาซ่อยจุด ซ่อยสิได้ ซ่อยสิแก้ปัญหาได้

ข้อยสนใจเรื่องภาษีอยู่ เพราะว่าข้อยคิดว่าอนาคต ข้อยเองกะต้องเป็นคนที่ต้องเสียภาษี

คันภาษีกลายเป็นสัตว์ ข้อยคิดว่ามันสิกลายเป็นซ้าง เพราะว่าซ้างนั้น กินหลาย ซ้างใหญ่ แฮ่งกินหลายแฮ่งมีแรงหลาย ซ้างเหมือนกับว่าเก็บภาษีไปหลายหลาย ซ้างสิได้มีเงินไปพัฒนาประเทศหลายขึ้น

คำว่าดอกเบี้ยเฮ็ดให้ข้อยคิดถึงเรื่องเวลา เพราะว่าแฮ่งเวลาผ่านไปหลาย ดอกเบี้ยกะแฮ่งหลาย

สำหรับข้อย ดอกเบี้ยเงินฝากมันบ่ได้สำคัญกับชีวิตข้อยดอก เพราะว่ามันน้อย มันน้อยโพด

คิดว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝาก มันกะดี มันกะดีกว่าบ่ได้

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยเงินฝากนั่น มันกะมีผลประโยชน์ทั้งต่อคนที่เอาไปฝาก ทั้งต่อธนาคาร เพราะว่ากะฝากเงินธนาคารธนาคารกะเอาเงินกะไปปล่อยปล่อยกู้ต่อ ปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยกลับมา กะกะได้ดอกเบี้ยจากธนาคารอีก

คันดอกเบี้ยต่ำลง ข้อยกะคงสิกล้ากู้หลายขึ้น เพราะว่าดอกเบี้ยมันน้อยลง กะกะกะสิจ่าย จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง

สำหรับข้อย กู้เงินธนาคารกับกู้เงินญาติพี่น้องนั้นต่างกันเด้ เพราะว่าธนาคารน่ะมีดอกเบี้ยแน่นอนชัดเจน แต่พี่น้องน่ะ อาจจะมี หรือบ่มีดอกเบี้ยกะได้

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยมีผลต่อการตัดสินใจ เพราะว่าแฮ่งดอกเบี้ยแพง เฮาแฮ่งบ่กล้ากู้

ส่วนโตคิดว่าดอกเบี้ยเงินกู้นั่นควรสิแพง เพราะถ้าดอกเบี้ยบ่แพงคนโตสิกู้กันหลาย ระนาว

มีผล เพราะถ้าเกิดดอกเบี้ยแพง แฮ่งเฮาผ่อนโดน ดอกเบี้ยเฮาแฮ่งแพงขึ้นเรื่อยเรื่อย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

สวัสดีครับคุณลุง สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ คุณป้าคุณอาสวัสดีครับ

ข้อยมักวันหยุด เพราะว่าข้อยเป็นคนขี้คร้าน

สวัสดีครับอาจารย์ บ่ได้พ้อกันโดนเลย

หลังจากที่ข้อยกินข้าวแลงแล้วนั้น ข้อยมักไปกวาดเฮือนถูเฮือน

ข้อยสนิทสนมกับเอื้อยข้อยที่สุด เพราะว่าข้อยกับเอื้อยข้อยนั้นคุยกันหลาย

ในความคิดข้อยเลย ครอบครัวที่มีความสุขที่สุดนั้นกะคือครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

ข้อยบ่มีหยังที่อยากสิเปลี่ยนแปลงเจ้าของเลย เพราะว่าข้อยพอใจกับเจ้าของในเวอร์ชันนี้ที่สุดแล้ว

คำแนะนำที่ข้อยยังจำได้ถึงตอนนี้กะคือ อย่าได้ไปเครียดหลาย กับงาน กับการ หรือกับการสอบนั่นน่ะ แค่เฮ็ดให้ดีที่สุดกะพอแล้ว ผลมันสิออกมาเป็นจั่งใดก็ กะให้กะว่ากะน่ะเต็มที่แล้ว

ข้อยคิดว่าการมีครอบครัวใหญ่น่ะ เป็นข้อดีเดะ ครอบครัวอบอุ่น

ข้อยกะคงสิพาไปโรงบาล ดูแลเพิ่นอยู่โรงบาลนั่นล่ะ เพราะว่าถ้าดูแลอยู่บ้านกะคงสิบ่ดีดอก

ในครอบครัวข้อยผู้ที่เฮ็ดอาหารเป็นนั้นกะมีแม่ข้อยกับพ่อข้อย พี่สาวข้อยกะเฮ็ดเป็นอยู่ แต่ว่าแม่ข้อยน่ะเป็นผู้เฮ็ดโดยปกติแล้ว แม่ข้อยเป็นผู้เฮ็ด

ข้อยกะสิบอกความจริงไปเลย ว่าหนีพ่อหนีแม่มาเที่ยว แล้วกะมารถล้ม เพราะว่าจั่งใดกะกะกะเจ็บแล้ว เว้าความจริงไป เพิ่นด่า กะกะคงสิบ่เจ็บมากดอก

ส่วนโตน่ะ คิดว่าคนต่างชาติน่ะมักคนไทย โตเลยแต่งงานกับคนไทย คนอีสานน่ะ

โอ้ย คันได้ไปเรียนเมืองนอกฮอดสองปีข้อยกะต้องกะฮอดอยู่บ้านตั่ว ส่ำข้อยมาเรียนอยู่มหาลัยนี่ บ่ได้กลับบ้านเดือนเดียวข้อยยังกะฮอดเลย

ข้อยมีความฝันอยากได้ เรียนจบละอยากได้เกียรตินิยมอันดับสองอยู่ ครอบครัวคงสิภูมิใจ แล้วกะคันโตไปกะรวย กะประสบความสำเร็จอะ เพิ่นกะคงสิภูมิใจในกะกะคือกันนั่นล่ะ

คำว่าครอบครัวของข้อย มันหมายความว่าอยู่นำกันแล้วมีความสุข อยู่นำกันแล้วดี กะถือว่าเป็นครอบครัวกันได้

หนังที่ข้อยเบิ่งเรื่องล่าสุดกะคือ เทยไทบ้าน ม่วนคัก เพราะว่าเป็นหนังตลก หนังตลกโปกฮาที่ม่วนสุดสุด

ข้อยมักเบิ่งหนังแนวแอกชัน แนวตลก แนวสยองขวัญ เพราะว่าข้อยมักเบิ่งหนัง แต่บ่มักเบิ่งเรื่องดรามา

ถ้าให้ข้อยเลือกผู้หนึ่ง ข้อยอยากได้ใบเฟิร์นมาเป็นแฟน เพราะว่านางงามคัก

ข้อยคิดว่าหนังผีไทยเรื่องที่คิดว่าเป็นตาย้านที่สุดน่ะคงสิเป็นเรื่องลัดดาแลนด์ เพราะว่าตอนนั้นข้อยมีความทรงจำ ข้อยไปเบิ่งหนังกลางแปลงเรื่องลัดดาแลนด์ กลับมาเที่ยงคืน น่ากลัวมาก

ข้อยมักเบิ่งหนังนำหมู่ ข้อยบ่มักเบิ่งหนังผู้เดียว เบิ่งหนังผู้เดียวละมัน มันเหงา

ตอนนี้มีซีรีส์เรื่อง Wednesday ที่เข้า Netflix ล่าสุดนี้ ข้อยมัก ข้อยมักเบิ่ง

ข้อยมักกินทุเรียนที่สุดแล้วในบรรดาผลไม้ทุกอย่าง เพราะว่าทุเรียนน่ะแซ่บที่สุด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

คงสิเป็นคอหมูย่างกับตำบักหุ่งนี่ล่ะ เพราะว่าแม่ข้อยนั่นมักเฮ็ดให้กินเวลาข้อยกลับบ้าน

ข้อยกะดื่มน้ำเปล่านี่ล่ะ เพราะว่าอาหารอีสานมันเผ็ด ดื่มอย่างอื่นมันกะบ่กะดับเผ็ดดอก

ข้อยคิดว่ามันกะเป็นสิทธิ์ของเขา เขาอยากกะอิหยังกินกะเรื่องของเขา แต่ทางที่ดีกะมือปั้นเอาสิดีกว่า

ลาบหมู ตำบักหุ่ง หมูย่าง แซ่บคัก กินได้บ่เบื่อเลย

ข้อยมักกินของหวาน เพราะว่าเวลาเฮากินข้าวแล้วนั้น เฮาควรสิมีของหวานล้างปาก

ข้อยมากินผักอยู่ เวลากินอาหารอีสานนั่น ของมันเผ็ด กินผักไปมันกะกะดับเผ็ดได้ แซ่บพร้อม

ปกติข้อยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารเซ้า เพราะว่ามันหาซื้อง่ายดี

เวลาข้อยบ่มีหยังเฮ็ดอีหลี ข้อยกะเล่นเกม เบิ่งหนัง เบิ่งซีรีส์ ไถ TikTok ไปเรื่อยเรื่อย

การที่เฮาได้เฮ็ดสิ่งที่เฮาจิอยากสิเฮ็ด สิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุข เฮาสบายใจที่สิเฮ็ด มันเฮาเป็นการผ่อนคลายของเฮาเด้อ

ข้อยคิดว่าสภาพอากาศมีผลต่อการเที่ยว บ่ได้แค่ในภาคอีสานดอก ทุกภาคเลย คันฝนตกนั้น เฮาสิเที่ยวไสได้ แม่นอยู่บ่

ข้อยบ่ได้เบิ่งข่าวซ่องใดโดยเฉพาะเจาะจง เพราะว่าข้อยเบิ่งข่าวใน TikTok เบิ่งไปหลายซ่องหลายเรื่อยเรื่อยเลยล่ะ

คันข้อยเปลี่ยนอาชีพได้ ข้อยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะว่าข้อยอยากเฮ็ด เฮ็ดงาน เฮ็ดเงินให้เจ้าของ บ่ได้เฮ็ดงานให้ผู้อื่น